און מיין הויז האב איך א ארקיד וואס קען האלטן, ס'איז און א פלענט וואס קען האלטן א גוטע צוויי יאר. אינדרויסן האב איך שיינע בלומען. און <hesitation> א בורטש טרי, און א עפל בוים.